<noise> Poma renette, <noise> poma d'Abie, poma Golden, <noise> poma vary masaky. <noise> Gny fomba fandrasoa azy? Atao anaty rano mandevy da vita zay da voasa, <noise> misy moa olo manao azy ho ranom-bôkazo asia siramamy; fa misy koa gn'olo manao azy atao desera; <noise> da misy avao koa gn'olo manao anazy atao am mofo mamy. <noise>